जन मक्वाडा होएगी किरमिलु होएगी और इनसेक्ट म क्या छ जुगनू होएगी ततैया होएगी और सु छ जो तै क क्या बोल्द ग्रीन ग्रास काॅपर होएगी।